Maso izay zao ro biby haiko manao anizay gnatony mbo ataody i lafa amboron-dranomasy egny ny nanatodizan'ny endriny i foy la mbo amry ndranomasy egny avao ka lafa i mahay mitily amizay; mitily i la maka i ny haninyanaty ranomasy ao la miakatsy bakany amizay koa.